Antely zen̈y mampita hafatra amin’ny antely namany hoe aIa, aty tany misy hanintsika. Fomba fan̈anovan-drô kara zen̈y misy fa tari-dalana aviô ela- elanelan’ny lalana koa ze afahan-drô mahita hoe aia. Avo aminjay irô zen̈y mitsinjika zen̈y ze fivolan̈ana izy dansy dimiely ze fivolan̈ana izy.